Ina hiki wau ke kaʻapuni aiʻole kaʻahele mamake wau e hoʻokipa i las Vegas, ʻaʻole wau i hele i kela wahi mua aka lohe wau i na mea leʻaleʻa e pili ana i kela wahi a kela wahi no na makua wale, a pono wau e hoʻomaha mai koʻu mau keiki.